A, pos d'Irán si me recuerdu d'avel estau en Alemaña a un restorán iraní. I tenián una cosa mu güena qu'era un moji comu con naranja i alvellanas, lo que l'izís cacagüeti en castillanu. Es país mossulmán peru no tien climi mala ni de desiertu assínque puein cautival tolo que les sea precisu tamién sin pobrema dengunu.